أني النقال ديما نتفقد فيه من عشرين لتلاتين مرة في اليوم، وخاصة ع الإشارات والتطبيقات، وعلى الرنات وعلى السوشيال ميديا عامة <hesitation> بنجعد عليه واجدو ع الإشعارات يجيني أي إشعار بنتفقد في ذاته علطول.